Qalam ichidagi grafit yoki rangli modda qog'ozga bosilganda, u qog'oz yuzasiga qoldiq qoldiradi. Bu qoldiq yordamida yozish yoki chizish mumkin bo'ladi.